Stol, stul, kreslo, divan, karavat, shkaf, javon, dumbochka, <hesitation> ofis stuli, shkafcha, televizor stendi, yozuv stoli, ovqat stoli, qo'fe stoli, pufik, kitob javoni, qabinet, <hesitation> go'sht peshtaxtasi, ko'zguli shkaf, kiyim shkafi, kompyuter stoli, shkaf, karavat, <hesitation> stol stul jamlanmasi.